Won akhan thunen yaani beree bisan ithi dhikethunu bisan maan isith dhiketheni yenan yaani miinen amtan khan miin bafunn gharra kasjirthiii Mal athin dhethe yethoth wonni berre bisani benen khabdhi bisan ithi dhiketh khadbdhi woon akhasisun dhib yethe khabdhii dhub berre bisan ithi dhikethunu wonn ishin manishithu dhuathan bisanen yaani dhikethe shawwananen maaan yenen hodhaf yaani khabana jirah dhub dhethee thaam atiin feth dhiketha